I cumpunent principai 'na biciclëtta a sun i pedai, ël cambi, la caden-a, ël manubrio, la sela, le lüci, ël tle e a funsiun-u ënsema përché ël cambi al e culegà al manubrio ch'a serv për pudé cambié le marce e pöi ël cambi al e culegà ai pedai ch'a fa funsiuné tüta la biciclëta